Ñ'ay aloha lafa raiky avao ñy karazan-draha ranon-draha ampiasako aminy ñy fidiova, ka io ranon-drah'eo zany manahaky fanasà finga reñy mira, lafa zay avao ñahy ñ'ampiasako zay ary ñy fañadiova, lafa no mira toy avao ñ'anasako finga, lafa io avao ñy mampalio ñy finganay.